ऐसे कीड़न की कई प्रजातियाँ होत हैं। जिनकी आबादियाँ में रानी होत हैं जैसे कि चींटियाँ, मधुमखियाँ और दीमक एन सामाजिक कीटो की संरचना अत्यधिक संगठित होत हैं। जिनमें रानी का मुख्य कार्य होत हैं और रानी पूरे समूह की महत्त्वसत्ता होत हैं। और अन्य देय को कार्य करत हैं। जिससे आबादी के प्रति होत हैं। रानी के चारो ओर एक श्रमिक वर्ग होत हैं जो अंडन की देखभाल करत हैं, भोजन एकत्रित करत हैं, घोसले की सफाई करत हैं, सुरक्षा जैसे काम करत हैं। उदाहरण के लय मधुमखियों के छत्तान में रानी मधुमखि फेरेमोन छोड़त हैं। जो पूरे छत्तान की गतिविधियाँ को नियंत्रित करत हैं। श्रमिक मधुमखियाँ फूलों के पराग, शहद एकत्रित करत हैं। और युवा मधुमखियों की देखभाल करत हैं। इसी तरह चिटियों की कॉलानी में रानी के अलावा सैनिक और श्रमिक चींटियाँ भी होत हैं। जो सुरक्षा होये का प्रबंध करत हैं। दीमकों में एक समान संरचना होत हैं जो रानी के साथ-साथ राजा भी होत हैं। और श्रमिक तथा सैनिक दीमक भी का निभौत हैं। ये कीड़न आपस में संरचना के लय परामर्श स्पर्श और कंपन का उपयोग करत हैं। जैसे कि कॉलोनियाँ का संपन्न।